Клонкунии инсон мавзӯи баҳсбарангез аст. Баъзеҳо онҳоро пешрафти илм мешуморанд, дигарон бошанд хилофи ахлоқ. Саволи асосии ин, ки оё инсон ҳақ дорад инсонеро пурра нусхабардорӣ кунад? Ин метавонад ба масъалаҳои ҳуқуқ, эҳсосот ва шахсият таъсир расонад. Аз ин рӯ, бояд бо эҳтиёт ва фикри амиқ ба он муносибат кард.